Manjakkanka rvikuəa dgharwa maniman dagna mchancha arvichka dadanjakka nachla kwarigha machnimacha a rvichka maniwha aiwida njgirka rvi ftanne gole dada zəaghunich laəa hiəada ghigh vakagoli dadhua dad dadacha akil vukchkagha eh sirna mawai zaghtama aya gama mamau nga lifichkavau daidai laəaghnaghu mawai zaghka baihuwau daklaəna kwaraghikwar baighuwau kaghigh chna gole duklana kwaraghiwar baighuwa ka dughruwa chna kadlana wararikwar dadghuwa ka dughruwa chna wida auka makwud goli dgharwa azəanach laəchka wida aukawud goli dgharwa azəam laəchka dghau chka azdaflaəcha nahcha kuəil zdghau chka kuɗil auka aukam anahcha chkanva dukla. a kwartrikwarkau bajijhanda kwivau jijghanda kwivau maniw haste kamanarimante nikchlaə skada wurat manarimana a maguwamawg vata adad nagh ghanau amagwamagw vata jijnagh ghanau minimine kagwadjgaftstada zdau a fichga mchaste tghel haz gwadjgaftda zghare ai nayazighcha mine a naya kwarte zighchanba nanata yau wida dahuwile kasuk chamcha vawud gwalne aya ngawudda mchava aya wuda wuda wichaftaniba aujilvan dagna ghne manwe hasta azga zighagh tarchi katada ghəasa ai yighuwa kadata hlarunga zighchane naithu gole huwal nana katada zdghun kavir dga jijaghsi zga bajijaghsire katada baətaran zjarha kuwire bkatada ka hpaəa Mamamma nai yandar gole kahartrun nguya angawud gasda gasva usa taubajijghgur gurzigha gjakwigur zgura aya dadanai dvachan golai ngharucha chagdaghachga zighche ngaghau stadaurachkanivaha vəik wuəife katada hrighuwe batbate tarhtarcha kwalghai sta tarhtara katada kajnamwuda ayakachightar chakwarwud kwara kurchmine kurchminha katada hrighuwe katada tgaya wuzauwe zəik wuɗife katada wuchuwacha katada juwujwa to maədughsir goli kwara hananghu ka giəugiəa mandughsir kwara juwujwahau ka juwujwa chkane ingan yardi goliva njakani skicha kwarmda ilawavakam ghiəa ghamdacha iyalwa ngamdacha chacham rayuwa ghnachske sghaiva ka sghid maghad maghane chaminamdava iyamdarghachkane irachdaəinach giəanacha giəamda iyalwau gwadjgaft tinkwa chachama dghikada manwasa awaichkama. au sighisag zgurda manwasa zga graha chkava daguyambaka zala zalgule daguikamba kaghgole kwara nacha awugh dughga minha nga kalachndisna da kuəil chgurda bai goliva nga kalach la. nada kwal kwarkaghachgur kalaə tharmachgurva to kakada sghaya aska ndavau asghai zalaghnaghche nanahcha auka awau amma kaghkaghaw auka augha skamba rvichkau achi titaghnisani gwaika guya gole auka aumba rvichana nga wartardirkwaranga dad zga baivau askandava wirzghar dughga minba mine ai ayahgharce dada chaminga dadaghmi zgha bayaghmi zna Atada waimiyiva haste nina dghaitak pata a huwainaghara huwainagharda mikne atarhida yarwada saga kahaməula kihata a thivata dughuta hanitafta wufakna kada juwujwavata zaluwada thachtargha tarhaya kada tharchagmikha datharchag maghka gole dukfichnada zdaghar gwadjgaft wude kachkada ikwada waraha kabaighdugh zgabayagh dadaghdughda baza rve mabazbazka rvikuəa a dadagh dughe ma bazbazka rve kuəa hazga bayagh zgune zga baigha zga dadagh zgune nazghar dughnaghche aska ngava asghisag dazəa sghisag da zəanan stada zakdgharza han chaniw a dughndiba baghaya dughwa wizaghde dahuwilghuwa manweha kagiəa sauda mrammara chkane juchkandavau azdughzgun ghnaghchida sghjisagai ngaka kwara dughru hava nga kalachzanda karzakdghar stava nga kalachsukata da kwazardghar chanan dadaghsirva nai vjir zguncha nngla dadnagha wurghar chka da chaparchapansir gole kada bire aya dughnukghuwa warnahkwara nahmaə mta dughnukchahha nabarsagvagha ha aya dadamaə mtachghur kna kizgur barsagan ksagagh nahnaba kwarna magwarnilta skida huəiba wanwe ska njkinisene kika a to askandav gole a akilamta asghi nahkamta azghare askandava azəam laəa ainada bazakdu laə gole kiza rvichkada yardiyar zarvichgur bazile. Sine kwarwuda kwara agambaza rvitamva vgharhuwau kagur magumagw ska ai titaghna bazakdu rvikam dughnagh bazil baza vjir zgunchka abazile ngamaə chama baəlaəva ai wirda awa dughnaghche ngat auva zgugh ghaghche ngat auva aguwairilka masai dghine juwaghnagh dile wiryagdaiba gra, aka ngda bayaghsira chamakwarlaəa ta kwarlaə thirthita wir autar au ndiba a justa dilka dughnagha hunga dughsirzigha kwarlaə thirthire wirda autar auba aidanglak daughva da nglakwigha ghuwiha kizaghda ja'angha kana wanwe has dadagh sire damakiyatkna zalthuwa manwe has bayagh sire ndawa ba wadjgaft ngwaəminaghta nisghuwa wida kwarya kada manraman aduwa kada manraman audwa aska davgole kada sarghaya kada zaru dughche kada giraf dughche andaəarika thamtama kullum fichka saəausaəa amma mda manilanka dughuwe manilanka gayuwe. Ngawudma badvavtava vna kurghida iydəa vna kurghida chkwith uəa harka dghidadga zala nchkane agiəaghmda amma zalna nga irachlanada kwal basichkava zalma manika aure ghalnama chaminka skida kwarakizalva ghalnama manika a a laədaidai makzgwanhava akaghmak zalvama ngakaghda waini zalgoliva kaghma ngaka waini zalva chanihaz gwadjgaft ana ana haɗnaf ghuza'a chawuda dadamanlaə daidaikagh gole zalchka da fit hai fkagha ba a chkanasana